پرتھ کیٹلس اندر چُھ اکھ میٹل کوائل۔ برقی توانٲئی چِھ کوئل کہِ ذریعہِ سفر کران، گرمی منز تبدیل گژھان تہٕ اتھ اندر چُھ سرد آب گرم کران۔